پیشوګانې د میویدو په واسطه باندې لکه خبرې کوي او یا هم <hesitation> د پشنیدو په واسطه خپل احساسات ښکاره کوي او د بوی په واسطه باندې دوی خپل احساسات یا اړیکه نیول یا اړیکه نیسي او یا هم دوی غوږونه او لکۍ ښوري داسې خپل روابط اجتماعي تامینيي.